<hesitation> B'a'ax b'a'alche' jach k'as ti ten, inten a' b'a'ax kinwa'lik k'as a' kan, a'lo' men jach ma' ki' tikikuxtalil men la'ayti' kuchi'iko'on kikimil a'lo' k'as ti ten, ulaak' b'a'alche'oo' ma' k'as tinwa'lik men tan kiwilik ka'ax jach jach tz'iikoo' ma' ku- kutaloo' to'on kiwilik ki'alka' a' kan ma' a' kan kupa a' kan ma' a' kan ku- kupat'äl ichil a' pokche', kupat'äl ichil a' a' tu'ux ku- ku ma' kuwilik mak ka' uyub'ik mak tan uchi'ik mak a'lo' ma' ki' jach k'as, b'aylo' mentik a'lo' inten kinwa'lik jach k'as, ma' jeb'ix jeb'ix ulaak' b'a'alche'oo' la'ayti' jach k'as ti ten. allí estamos